Ko watika, watika, noxaxani'ininu, te watika kutunu, watika ndua'a nakadanu, dua'a nakutunu, ndua'a <hesitation> ndunu xiin yiñu te ndatunu, ñaxa ku kañunu na xa ku kadaun ñdua, ñaxa ku kisiñ wiñi xiñuniñu, xa koton, ña koton ñnueñu, xe tanañu ñxu xa ñnuñu, ñxa ñyitunu, noña nadi titina, <hesitation> nadi ñi xeñituny ñnu ni kañaxa te ñni tiñu ñwaa ñxa ni ndañi ñañ yiñi te kuañaxa, kuañaxa xiñka ñadiñ o kuañaxa, ñi ko tuita da xiñixa, ñiko kutu xa, ñomweñu iyo kuetyi. Xa ña añi taxa ñdua ñxu ni xiña yiñi, ñoña ñweña ndeyu ñinxa xo xa nadi, nadi ni xa tiña, nadi ni ñandañi xiñxa, nadi ni ñi xetuñu ñaxa xa ñi xañaña, ñxu ku teñuñu xa ñno xa ñnua ñdua ñdetuñu xiñi yiñi ko ño ñnda ñnu wañu, ño ñin teño kañaxa ñin nu xa ñin nu ndua ntiñu ña xa ñu ni kada ñwañu ñtiñi, ña kutu ñwañu ñda xiñi ñu ñkañu pero ña ka'a wa'anu nu yiinu tena ka'a wa'axa nunu tenxu xa xituna in ina nxinxa.